<hesitation> egin mo ka ta egm we mo ka ta gba unintelligible jerun mo ka da mi ima diga mu lu gba katsa tie tie di ebi ma kpa mi one tr o tsi ka le ti ee tsi urnn ebi wa kpa mi éè ńe mí jí owun mo gba ka taa egìn br madiga ghaan di mo ka ta gba mu gbí omeran ghan tsì dí mo ka ta gba mu gbí aghan gba je nu we mi éè nemr ré gba ji ḿo ma da gbe gin wa mo ka kpe oritsene buwe dr ó mi ewo ni gbe mi ta di emi ri gba je go rí eju má má boja wé dr mr eesi ra kuworo gbó ta egin wé wo wa kpe ori tse ḿo wa gu wo ítse mo ka kpe nr aye ti o tsé gbé mr mo sun eju ma mo kuworo mr ee ri ubó mo nr agbara ma no re gba ta egin mr esen dé ka no don mr esen de to don mi mo kpe gba gba manage oritse owum̀ re tse ori tse owun re mu agbara we gbe mí temi gba kpe nemr gbí o kpa gba kpe ren ti a gba ko egin wá gbe mr kpe taa gba kpe jerun we madiga we mo ma dà gba tsi ni uwe wó wa ta tie tie tie tié gba mó no biee oritde gba bi oritse nebuwe do ma jụ mr tsi ke ki ira ma tọ do ma ju mr kei ki ira mr ma tó. To ri ontse mo sen mr ee sen okpe oritse mo no sen to ri ori tse owun re mi agbara gba mi temi aba bi oton mi ghan gba bi tsi eye we a gbara tr o mu gbe mi gba br tsi eyewe mo ka dokpe gbe mi ira ki ira dede mo ka do kpe gbe to gba mi tse urun tem ka tsi ee we gbe nems teia egin we gba no ti ma diga tie tie tie gba re gba je bi oma du mo dokpe to ri one ti a tsi éè éè wa ri jè arunku urun tr uwo tse de ní eyewe owun uwo gba ri je urun tr uwo tsé de wo ka mí oritse ni tsiogua wo ma mì oritse ni di uwo tsè son tsitsian ọsan dé giń onobiren ka tsi éè ma tsikale fe urun tsi gba ta urun dr a ta owu onobiren ka ta wo ma da mr iwe wo ka re gba ko utse gba tsi éè utse lra tr uwo wí ee ma iwe urun tr o yele dì awo wa ta awo we bobo ti a ka tsì we tí obiren we ka tse owo wo ka dá tsi éè owo mo ma tsi owo wo wa rí gbaje wo wa rí gba mu gbu oma oma tì rì gba train aghaan ira br we tsè owo we wa ri gba je we wa rí gba mo ira ti uwo we tsi ee wo wa re gba jí ira ti uwo we tsi ee wo wa re gba bi wo ma nõ gba tsi. Gba gu wo itse gba mí of oritse ni gba no tse oritse wa ontse wạ tse gbẽré ori tse wa mu gbere gba re ogua oritse wa munr owo ti uwo ni tse gba re ogua osan kerenfo ka wino owo we wo̱ má tse jije wa lefun jì je wa lefun eju égn we ma ra gba taa ma a ma tsioro dede gbe mì kuro mó ka ka emí ma ka tie to ma taa o ma tan mo ka de kpi reye tí a ka abi egin wa gbe mi mi a egin tan ren o a ka da gbe egn wa abemi a ma da gbe wa mo ka da sãn ogho gbị ireye a ka dá tsi óró a ma tsi oro, a ki daá ko tsi tsi ubo a ma da ko tsi ubò nulwe mo ka da ka ka ni ubo temi kpe ta di mo tsikale kerenfo to ri éra érèn mi a ré obon mi a ri ogho keren gba tsi tie owua mó kpe no tsi éè di emì ma tsi atsi tsan di emì ma bi je mo gba no gba tsr gba re wé to ri ira tr uwo we tsi éè wo wa jí ira tr uwowetsi éè wo jéè owun re tsi eko tr mó no ko ótòn mi ghaan aghaan kó utsè ira tr aghe éè rí ulieko aghaan kó utse di aghen ne̱ urun tr a tsi éè to va wo ma né urun tr uwo tse ẹbr éè wa kpa uwo wẽ wạ loyal. Mo bí éè o a gba mi tskle mo bi èé o a gba mi ukpibe mo bi éè o a gba mí tọro wé wa tsi ighea ran ju were we wo ma né uren dé tí uwo ma for tse dede oritse wa ka ka my lefán bens ebi a kpa uwo ebr a kpa oton re aghaan keren ojo usen ma to wa ka ri wo ka re user ma tsikale ní iloli re di kuwon gba dekpe do kuworo pe gbi, ọritse ejumama ni owowo mo ka kuworo ma ma ka qu qu we ítse moma gu we ítse kusto mo ka ka re use mo ma da tu usen wa mo ka doy, gy wo ítse mo ma the urun da dediutan tbeatert moghas arin or ítse amer da wa ní loli mo lan da fe urun temi wá mo ma da fè, urun temr wa jé kuro mȯ ka da tori mo re olare ke ke kè re rén me wa nemt pospo a tro da gba mu ê ó mu ka de itse abi omeghan gu wi ren dr or alenebri we do aba nii gor infchean to sen gist then oma ma san ku gother eba keren kuro ma san wo san reen oma ma saem ma gbaara mangbreyi do to wa jeurun ebs de mama eyi u wéré mi a te ee gbo tó tó tí mí ee da ne mí du muné mo kpe wa dumune keke ira ma to tí mr a gba nemi kuworo gba nemi tsí utse juwéré. Esén don mi we ẹmi bi okpa mi mí o kpẹ kuworo mọ kpe du mune ka kpe tsi ima diga we gba fs ewe regin weu di emi gba taa tie to joten mr má mada bs kạ gba gba utse bem tse we kpa ọrandan tbu gba aghọan ren tr wé me wa nemí ja vi nikò déma je istori mò ma fu tsu ebi wa kpa ọma a bt aghsan ọlámr bi taghan aghan no tsiabi tadhan kerenfọ leine thi gor it olon aghan the fra ma gbere kevenfis ma jẹ bejuto bejito óghó a ng vi obá gbà ká owun re tst owo temr mo the we the ti oton mi mu abe mi ren mọ abs tre le fe o mọ gba gba ra egin tie tie êê fe ó mọ gba ra urum tiẹ tíẹ gbe taa tí mì a kele jè a gba gin utse we ni ju or eme ma tse mo ka gin ótón mi êê ni ju gbe mi ira ma tò utse we ma nr ju gbórn a wa gin gbem mọ wá tsikale ti ara ma gba wíno gbò m we ésén we nokan wé ó dón mí ò mò bpe gbi okpa mo kpe ren mó kpe no duḿen gba kpe tietie br dr emi gba jê gba dr okpe gbi õritse oritse dr ọ dí éyé wé ọwin we da óròn we fenefene tr ô gin de tse ren da tsi gbe wọ ma tse gbe ee wa ni ubi wó wa ri osan tr owino eren ti ḿo ma rêên ọ wino érèn tr mò ma réén ó ni te mó no gin wé éwe i mó téno nọ̀ gin rén. Mo kpe ní oson mo kpẹ ní oron mo kpe nr ale ojo ma kpe ní oroní ojó meji mo kpe ma jemí tí ee oo ri je dó ma den mí ebi do ma kpa mì do ma kpa oma waw ẹ mo kpé de were ó tsé gbe mí ebi ee kpa mi ó o ghó tr a gba tsi igháán ogho eê to di a do gu wõ itse gbi ireye tr ó wi ogua ghan fẹnẹfẹnẹ do san gbr aghean oa ja autwatse okééta we di oritse do gho mo no gu wo itse abe ni ale itsekera oma tr ee ni utse dede ti a ko utsé di aa ko utsẹ usé dó wi itseiri dede féneféne di ebi ma kpi itse kiri itseki rr dó kuworo ââ ma lee olé owun ebì kpa olé owun ebin um kpe ira ti uwo êê tsé we wa ri je wó ma tsé dẹ ebi êê kpa uwó te rén éné itsekiri dan kuwó dr énd má tsikale gba ko éwó lêê gba ko esen lêê gba dí êê wo ma ri ireye ti o guwó mí uwó mó ma ri oko alé gbo gbôné áká gbe ewo ri urigho tô ale ee tsí ighaan ren wê ra kó utse rí uliekó do ogho gba rí ulieko kó utsẹ. Wo mu ku utse oritse wá fo ógónạ no gbere ọritse wa tse tẹre ọ wa tse gbere eren ka tse urun tì mo rioritse tì á sen dọ sen to ri õnẹ ti a mi oritse ọ gbi eyero son reen one tì a mi ọritse wẽrẽ a tsì eye we ówin ọ gha a tsi umile ti a sén mre we trotsi usen we wó kama urun trogin dạ the ten wo ka tsi atsí trioquo wa re aba wa ebi no lepa olokej, re nr ode ọlokaj ma bu wo wa in we ne den wó ne nu we ghean dedi ée toi utse artsy ee gha nu bo ws ubowe gin gbi e te mr gha mo mans tọ urun treye ma wa ba mi ni ubowe obemí ó daems fr ogho gbe wun ọ ma wino mo mu abé torr niko sin oritse ò my the gbems tems no aba aba ta tie tre ny iwe we there wings emr gbé o gin ọ wa mà my g lepe mu formi pho wa gbs ti mo my gbe sen pemí toho my reen gin ọ̀ wa da tun mu glasmr mu ghé vero wa da tun kipe mu gbe timo mo wa kep my kum aber da tun mioriifse wa da da tun ep ene dedi mér gin ebi wa epa granren no ky drebi nha we ka tse kpa kuu de toritse bn tse gbe mí aye o dva ju bowa gbe ama da gban mir gho ma gin we we gbene ne we ta gbe tsi wèn ta gbé. Mo ma da ta gbé o me tse o wa mí ogbé we wá oka dá san gbé ré ojo ugba miren dé wo kpe wa ta gbe urun gha ustseoritse rén utse tì oritse gin da tse rén wo kà mi oritse wo cgua wò ma mi èwé ro eye re kerea do ri ọgua do ka kpe eju ma ma kpe ka kuwo itse unente wo ta dede fenefene dede di ori tse ká mr ewo ni gbere do ri ogua gbere dr wo ri je ni ms drwo ri mo ni nọ eyi temi ren oo eren kà tse temi nino <noise> one te o tse owun re ka je ene ti o tse owan re ka je owun re ka mo mo fe gin gin itse kiri ene mami itse kiri ghan dede ene to ọ da winó ene bi ee aghaan bi itsekifi dede dr a utienyin gbi agbalagba ahan di oritee nebuwe dro àgháàn ni eyen kerenfo dr ori tsenebuwe di o mi ọghọ gbi ạgbȧạn gbi agbara gbi aghaa kerenfọ di agan gba tin ene ni eyin a ona tin ene ni eyin kirafa ori tse wa tin aghaan ni eyin. Oghean drama to éné kagla tsi eê tie tie dra ma tsi ka lé tsi tsan o ka gba gba tse weré wo ma nr ọma mr ékọ gbì ọtọn rẹ urun ti eè san otor vi ren mi eko be ma je dr bo fo vounts o san quien oma katse tse, urun tro san owin ams ma no an aber the ore tse wa gingin gin uwe tow no re we bag wo uwe we uwe wensen wo ka abo tr ore wo wo ka ka gbe tr to kaltsi bas be ama tse fs eye boja we chanowe br aghan spo wo ka the is wo ms aghan upo anghaine, are restin agha ofe hope ore bobo ni nó de pe pet et ò retin we olsan ren do winý abs re tr keren órifse no mi ọ retin we ọrffse iwo ni gbe aby re kereaf ngbe wo ka ti éè retin kerinfo we waf gba nr itse agus gu woo tr ke mi retsed nanos gbs ht ítse abs guwd ọnits the go ritse wo tour wa tse emi vo gritse abs to amir no wemo ro we vant emi we de to da sen do san to wa gbo ft britse o ma gbo ti oritse kuro un yannyanın eè wa ren ju were uren tosan aunt o wa ká rèn. Eren ká tse tems nruve we (hestiton) usi éé ọje ti a si éé nì ọwọwọ wá wé oje tenri fé si éé temi ọma wa jẹ́ mè emì gba ku woro gba gu wo itse kuro rea oma tsi igba gbamo té si éé wo ka fé eja mi mì mo kara orusun iwo egidye i yanyam urun ghan did elilo elrlo ghan dede mo ka sere nro kako nì una gba ló ogolo mo gba ló ogolo wé dede fénetens kuns mo lea aqbe nr uns slawe moka kuwe tro ba gboron mo ka quwe cybi ko ní o ma isi gangen gin mo ra mo wa dat omi we ni mo wa gy we igba ye dede fènéféné mo ka yọ gin gin ééi né kuk ku k tr o winó ton igangan we mi éé nemr lé ni iloli ireye gidye to ri igangan we wo ma sin ireye gidye êe mabra ti ẽe gu wé di mo ka do mì gbigbo ni gbe gbe isan gba rin temi were iyemi tsi ee to ri iyenr ma fé si eê oligum we o ma da omí. Tì mo gba gu we kuro gbr omi ontyen thin tun, mo ka abr sinn isan tie tr my tsi nuwe ó lea gba rin rin logbon to ku, ybo ferifene fede gu wo ku se ded. Ghan, ws gba no aba tise tenkun g ke veo kauko fun wo ka tu ywangs ni gba nó neungboron gboron wo ma tse kuro wo ka gu we kunó ke wo ka kó ní igba gba we béletété tie wa we orugbo tie wo wa mu ni wo ma no si ee igbagba we ireye ma rin bogho ó nesin siee lgbagba we sin eyl emi lgbagba we ti ee yon eren ka tsl lgba gba itsekiri to ri ene itsekiri ene trs si ee ene ma oje sise igbagba obeyen dr ene ma sise wo ma si éé kuro wa ka gbi ee orusun ni una tr wo gba gbi ee orsun we ni wna ma jina bi urun dede fenefene wo ka gbia gba we tsi orusun ke wo ka ka je irsye ma bu uwo wu we kenn wó kpe agháun di a uwo je una wene mejr meeta ma wr uaere wa je ni ara do yon ma ni ka je wo ma nọ kan je keresin ee le i nó wo ma kpé ireye dr a bi uwo je tsitsi emi bi oton mi ma je emi br ọtọn mi ma je dr mo ka tu tu je ene ma je dro to uwo oma tsi tie wọ jé dì o to uwe. O̱jẹ we é̱nẹ̀ ma je kuro o̱sọn ma da to urun tr a wa jẹ́ ni ọsọn o ma tse ọbẹ were ọbe ekpo owun ē̱nē fé si ēē ren mo ka kpe oton mi ghaan urun bo̱ko̱ owun ene wa sl ēé sin to ri ọkọ mr ku rẹẹn hi odon ti ēē hi gruka emi o̱to̱n mi ghaan no kaa a ka gin da sl ēē igbagba ikpogiri we̱re̱ di e̱è̱ sl ēē obeyen mo wa gele re gba ra eran bi eyen eyen we mo ka da guwe kuro mo ka gbe ni una koko una we ni gba gbe nr una eja ml mo ra we mo ma da fsl eya ti o nẹ̄ arera mo ka da jō̱lō̱ jō̱lō̱ dede̱ fé̱né̱fénẹ́ gba bele dede fenefene kuru mo ka ko nl nò ro oni gbr gbo bie ēē wa gbo ju to o kele wa guwo eja we mo kpe wa da ni tori ubo ti ejan owere wa kele wa emi ma da nr kuro gba mi uwangune bre nr gba da ni mo ka guwe emi ma gu we dede fenefene kuro mo ka da rara gba ko ni urun tr a gba yo urun tr a gba yo eyen mo ka ko ni mo ma ko ni kuro eyen we mo ka konr mo ka fe eyen ojina ren mo ka gba urun te a gba yo urun mo ka ko nr egere we tl mo gba ko nr kuro mo ka ra da oml tutun ar gba yn we mo ma gn we ke omr we dede fé̱né̱fé̱ne wa dun mo ka ghwe ku nọ́ ke re̱n mo ka fọ́ e̱yen we emi ma fo e̱yen we kuro gba gbe ni una Ma ka gba atia ko igereje ogolo belele orugbo ti a ne oje ki oje ti mọ̄ se tr orugbo ēē ka wino mo ma gin mi éè mu orugbo ni dr mo ma je dr o ka tse biarun na arun mi ogolo we ka dun utula mo ka ri éé dede mo ka lọ́ọ́ ema ma lóò mo ka da ni oje we oni egin ti a kpe wun omeni mo ka gu we mo ma gu we omeni mo ka gbe sọ nr oma do tsl éè obeyen eja gbi gbe oma do tsl ee eya mi mi mo wa mu nr wo ma si ee kuro o ma jina loo ka gba ewo mo ka nee eren eran we dede mo le kuro gba gl eran dede kba ko nr eja we fenefene gba mu nr gba si ee kuru o gha jina kuro ren mo ka gbl ee tsl ke me ira gbe ewo we nl una ke ene ma ne ira ti a ma ren bogho a loo gin eyl emi obeyen we o bo ko owun a kele si ee sin eml ro dede to ogua ni yon ren tori oye mr oje owun o ka sl ee gba ta oje tr iyemi si ee gba taa we o ka reghe mi gbe ma ofe sl se we oje we kerenlo o ka leghe oton mi ghan gba ma oje sise oton mr ebiren ghaan ma sl ee oje ni iloli oko oko adian do yiri aghan di omeran do sl éè oje ewo ren e̱wo̱ br iye mit ré̱é̱n Owun mo gba owun oton mr ghaan kerenfo kē̱rē̱nfọ gba mo gba sl ēē kuro ke mo ka gun usin tr o ma fē̱ jē eba nr no mo ka re gba rē igarri mo ka bi ẹ̄ẹ̄ mo ka gun usin mo ka gun mo ka niéè oje we mo bu mu tsl e̱n̄e̱ k je ē̱nẹ̄ dēdē gba re eje ma da ma usen ma to gēgē mo ka da kuworo mu ka re usen esen o don mr̄ óò dè mo ka da re usen mo kpe bī okpa mí mo ri usen ni ọwọwọ gba gu wo itse mo ma o da gu wo itse me da gu no go ene gba da kọ erin okuro ene wa re e̱ne̱ ka da wa ni iloli tr mo fe tsl ee mo ma da bi mo wa gege wo ka da tun ukpo ro te ri ẹnẹ ma keworo gba re ni owowo ughajo meefa ene tu wi iyon ren ren dr mo tete kuworo gha tse irun di mo re ren gba to usen ni yon dr énè kel wiyon gba wa gege ukpo ma ke mo ka ti ee emi ma tu ukpe we kuro fē̱rēférè kuro ano ka da gbi iloli we dede mo ka mi ̄ moppi iloli we ke atso er o ma trn dede mo ka ko lefun mo ka gba ode ma kāà gl esete mr fenefene mo ka kpo omi ti ina nenr kpan mo ka kpe aghaan dr a bemi kpan a ka kpan nr ubo dede fenefene teri gbe mr ukuro ke ọ̄ē̱ ẹ́ẹ́ mo gbe tsl ēē dede tan kuro ira ute mi fe de ke mo ka re gba gu we temi gba guwe temi fé, je ke mo ka tse Mo ka gbe tsl mo ka je emi ma je kuro mo ka fe eran mo ka mi ogolo ututa mo ka raā mo ka ri itoma toesi mo ka gutwe eran we kekekeke mo ka lēē urun ẹdẹn tr a kpe wun maggl we tr a ka mu nr omeje we no ka mu hr br ututa br ogolo mo ka lēē tr mo gba lēē kuro mo ka mi ekpo isangue ni kuro ogolo temi fe gba fe̱ sr ēē e̱ren we ẹran mo lo̱ọ tan mo kāa lēē gba le eren we gba tan kuro me ka abr ekpo lengue we ke ekpotsangue we wo ma gbi hr una ke o ma gbāā oko ka ko futa ni wo ko ogolo ni wo ka ju bogho gba ju bogho ju boale ju bogho ju bogho kuro ke omi ke ti a gba gagra ogolo we dede fẹ̄nẹ̄ fene nr to wi esete we wo ka mu ni kuro mo ka daa gho teri maggl to mo gba sl ee eran we dor maa don ju uwangue temi mu nr gbaseee do dna dọnju wo ka dangho wo ma dangho ira br a doiju wo ku nir okan ne wo ka mu uwanye tre ni wo ka mi omi ni omi we ka coinogba ekon orighoro o ka gboron ke ogba gboron gboron gboron gboron gboron ren ino ka tsl mo ma jirin jirin wl ara kuro mo ka di ēē emi ma di ēē tsl nuwe we O ka tse keke ke ke ke o ka da dina o gba jina ren ke omi dedi gbe ku araro ren o dr ekpo ekpusan guwe br ogolo we no kan mo ka ju bogh mo ka ju bogho temi gba ju bogho ju bogho juboghe mo ka gbi curry ma ka gbi thyme mo kaâ tu ni bi mo gba tu ni kuro ren mo ka di ee dr mo dr ēē ren emiro lefun ni yayin reeh ma tse mo ka tu tsi mo ka ka jirin mo ka ka jirin eyl mo ka ka jirin jirin jerin mo ka da di ee eyl mo wa tie ke ke ke ke ke ogolo dede fē̱nē̱feṇe̱ urua ghaan dede fē̱nē̱fē̱nē̱ dede ka wo wa ara ti o gba wo wan ara kuro tan wo kāa yaya una kun hao ka wi uwe ke egoro tie tie ka no una we ka ka no gbo mo ka mu gbi oma tietie tie hr uwe ira uti mo gba fe̱ mu hr gba ta kuro mato mo ka mu ni udede ubo ren ireye ka gin agbeen fe ra ren mo ka ko obe ke mo ka ko ni mo ka di ee mo ka gbe tsi mue ima di ana temi ka ta mo gbe tsl nu we ka mo ka tāā mo ma gba okan ni no gba taa okui nino wa ku je tori gin mo tse reen do gba yo̱n tr treye kele je tori ewe ti o wa kele yon wo wa je ti uwo kele gin ēē urun we gele yon a kpe wa gba rāā eren ka tse urun ti mo ka tse okeyl de Oma ti uwo bia ma nọ run ren tr a fo wo ma ri da wo ka kpe aghaan di uwo mi eko gbi aghan to ri ira ti uwo we ma ẹkọ gbi aghan aqhan wa ren biaje utse ti a yele ti oma wa tsi ēē ma jedi ọtọn re do tsi ēē reo ka de br ọtọn mi ke oma wu dr aghan ke di a tse mi mo wa gin gbe use we san utse tr uwo wa tse di eye kete san gba gbi oruke tosaa wun re san oma ma lele otu tori otu tr o wi eye boja we gin ogho ogho owun aghan fe̱ fe̱ ogho a feren oô gba lele otu gba kpi ireye gba fi ogho ighassa dede ee tsi urun tr o jo wo ma ni oma to o nọ gba tse we̱re̱ wo ka gbe ni ekikon do ma tse mo ka kpe o̱tọn mi ma tse wuno ra ko utse wo ma ko utse we gere do ma oritse oritse wa mi ewo ni gberen ee tsi were owun a gba ni ogho ighaan eren tr o ne ee tsi ọrọn ron ogho ti uwo ko gbi ewo re utse ti uwo ko gbi ewo re kele mi oritse we oritse wa mi utse gbere ti wo wa tse utse tr ounu mu gbere wo ma tse o wa mi ogho lefun gbere ogho tr o mu refun gbere we Ogho wo wa de keake ra <noise> tuale wo ma kpa emi gba fe ogho we gbi ira ni eye we ikoli wo wa gba ko o ukurun lin gba ko o̱ ubo bi wo kele jere̱ re éè lui no gbi eeyo re ghwo ọkọ ẹwọ rẹện to luo gba gu wo ọkọ woma je di wo je gba to ale tsinfo wo ka ini oritse tr uwo gba nọ guwo ọkọ tori wo ma no gu wo ọkọ gin wo mi oritse luo ma mo oritse gin wo no gbi guwo oko re majedi ofo oritse ten ni arun re ma jedi ojufi do tse ee nr urun oritse ni utse oritse tr uwo nr o tse tori ortse wo ma ri wo dokpe gbe ma be ireye ini yo ka rin ireyey ti mi a ah mo wa ghi ghe gin do wa mo gin gbe gin do wa mo ma da sen ee ni urun ku urun omiren ni eye wo ma ni ee oko ale wo ma ni oko omi ira ti uuo ene oritse dede beasa reen ekpietin atso wo ne tsi ni egedege wo ko o ira te uwo ee ma oritse gege ibansa reen wo ma mo oritse wo ma ne urun ghaan ren ara wo ka yon we we tsi ee si ee gidiye ka tsi ma tse di utse ren a ka da kun gba gin gba oritse gba da gin gbi oritse gba da kun gba br oritse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

A ma sen ere do wino ira bo̱bo̱ ni uwe we mi a ni ogho ni ewo egin ma tan mi èē rr egin ra ira bobo ogho tr o wi ewo mi we mo ka da tu je dede mo ka je tan emi ma je kuro mo ka tsi kale ke gbi ma le ri ogho omiren ēē tsi gin ojo okan gege mo ka wino a ka ma ogho gbemi a gin di emi gba ijo eyi uruen te a me ghi emo mo ka yọ ēē ma gin egin me ma re, gba ra gba mi ogho we tsi ọo gba fe egin ni ubo brmo to ni yen din emi gba ra ma ka da ta gba da lo gba da mu fu kra ti mi ee tse de me wa re emi ma gin di emi tsikale tse ubo gba tson ireye gba di la ti ireye a yo oritse gin one te a tse utse ore wo ga wo oko ere wo tse wo ka ka tsika le ni ileoli a ka ka mu gbi eṟ̄ē je ērē ren gu wo ko na oritse do mi ewo ni gbere gu wo deo di wo ka fo ofo oritse wa ka gbo tere o ri ee ira ti a tse gbemi ni eju ma bo wa we o wa tse gbo mi ni Ma lele osáàn ma lele umálè ma lele ewo ighaan renghen a ma vele uvowo gba gin wo ne sen oritse ren niko wo lea te ri nino ro sin niko te ri ni no sin ma lele aghan o ig haan ti o fe gu wo eyewe ren oritse ode da ni di wo ka sen ka sen di uwo ka kpe ha ira ki ra dede ira ki ira ta uwo ma kpe gege o wa o wa je, uwo teri no ko sin ow̄ēn re tso osa owun re tsi ore urem dede fenefene gb ene de edon kpe di̱ o ka gu wi itse to ēē mi oritse no oma ti oma bi gu wo itse gbaghaan di a mi oritse di oritse nebuwe do emi ghaan oritse ma ma ewo̱ to emi ghaan oritse wa tse oritse wa gbo ubere oritse wa tse awa san gba da one tro ka sen oritse ma le oma ko wi ora ore omitse urun burukun ma lēē gu wu tse wo wa gin gbe o ma tse emi o ma tse mi mi ēē forije o oma tse ma mi ēē forije o meko gbe di o mi araro gbi oritse ka gu we itse ka ku wo itse gbi gahaa ka mi eko gbi aghaan a mi oritse aghaa eme oritse ka mi eko ka bi aghan ke urun we san mi eko̱ gbi aghan kpe ka gu wo itse ghe aghan Do gu wo itse gbi aghaân oritse wa to emí ghaan oritse ma mó to emí ghaan awa yirode uro tí oritse ma wí emí ghaan kuro aghaan éè tsọn ubo omiren ju wérè tí oritse owun a wa ka tsọn ma tí esen ní ọkon meji tí wó gbagin wo fé sen oritse we wo ka sen aghan gidije a ka ni oko meji a ghaan ma to gégè a ka gin dí a tsi umalè gègè wo sa re ubo umalè we gègè a ma gin dí a tse tí oritse wa sa ri ulisen réen oritse éè tsun we oritse éè fé tí uwo mi-esen re gin wo nó jo újo oritse esen wo mi eju rí oritse ka kpe o ma ní dí o mi tsi orun oma gba bọghọ oritsénèbuwe we aghaân mí eye ghaan gbí oritsénèbuwe